إجازتي المفضلة هي عيد الفطر. أحبها، لأنها تجمع العائلة والأصدقاء مع بعض، وتكون فرصة للراحة بعد شهر طويل من الصيام. وكمان الجو يكون حلو في العيد. وأحب الأجواء الحلوة، والمشاعر الدافئة، وزيارة الناس لبعض، والتبادل بالهدايا. هذا كله يعطيني شعور بالسعادة والفرح. بعد <hesitation> ما في أحلى من الأكلات الخاصة بالعيد، مثل الكبسة والمعجنات.